An bueno nunku nuu kuu yenenngue, ujun ndijé atuvanka nué ngue unu jun, iho iho ye kue yenani ye nani ujun nda'a dedito de dios, kuu kudeia ke nruchinuu te uku ye nani uun manzanilla iha ndute atukendu nruchinué, te diuchí enedio yuku yenduján ho va'a kuin ian ngue nuu ujun nunku nruchinue nungue ndta nunke ndute nuu, nuu anguu chinendio pastilla ndio yen yuku ta ndiko hi ian yeva'a ujun ko'o yivii ujun yendun jan kuu nu ihá.